Ndikka mi tokka larugo mi wala nana ngam tomi don laara mi andan kala ko fe'oto kala ko fe'e pat mi laran nden bo mi laaran bikkon am mi laaran sobiraabe am mi laaran saro'en am amma bo to midon nana on tan mi nanan be amma mi laarata be kanjum do nawdum masin